दान सम्बन्धी कार्य योजना बणौले सबसे पैली उद्देश्य और जू दर्शक लक्ष्य उथैं तय कन फिर जगल वा तारीख बजट पर विचार कन कार्यक्रम प्रचार कनाले सोशल मीडिया और ज्यू तरह भी चैनल छन ऊंक उपयोग कन दान एकत्र कनाले साझेदार वा दाताओ से जुंड।